forgivenesstun, <hesitation> katika afankenatin ishin msamaha inama kadennoah, abbakan msamaha it kannah, abbakan ridhifii, abbakan wan innin sira yak samsamehifi, abbakan waninini fedinin itum kanni, abbakan yaani on issafifedidi, wainin dursa wayak wanakanatan tutu samehefi lakisifi ,wanakanatanah ,dub msamahan the word forgiveness wantan manishitii.